<noise> Itanao zalahy raiky ambadikitsika ato igny. Da sagnagna anigny. Nalainy gny da naparitakiny anaty rano fa <noise> hoe <noise> hampitomboa <noise> zao. Hafahafa!